Raha ny vinavinako ny trondro misy eto amin'ny fireneko indray a eo amin'ny manodidididina ny roanjato eo, mety izay angamba no betsaka raha misy